شوفي اذا تريدين تسوين كيكة اول مرة تحضرين مقاديره راح اكلج شتسوين اولا بيضتين تظلين تخفكيهم الا يصيرون هيج على بياض وبعدين تحطين كلاص ونص شكر وراها تخلين كلاص ماي وكلاص اوتلات اربع كلاص زيت هم تظلين تخلطين وراها تحطين ثلاث اكواب طحين بس على دفعات مو كلها تحطيها وحطي رش ملح وخلي فانيليا وبيكن باودر هي من كلشي جيس خليها يعني البيكن باودر والفانيلا وخلطها الا تصير هيجي سائلة انتي قالب مدهون داهنته تخلين الكيكة وتخليها بالفرن لمدة ثلاث ارباع الساعة بس من جوه تعلكين على حرارة مية وثمانين